हमरा गौघर पाइन्या रुखुनमा साल, सिसम, पिपल, कटुस, वाँस, उत्तिस, काफल, सल्ला, जामुन, फल्दु, आम, अमरोज, ओखर, खन्या, तिमला, आरु, चिउरा, तिमुर, वाँझ, सिमल, माल्टा, आलाँ, सुन्तला पड्डान ।